Hiaj ni kata nej ti-chukwi kwi riki semana chuhua chiñán, kwi achii nanj sinin min. Kwe'ngo, kubij, kwe'ninj, kwi ka'anj, kuñun', kwe'tan', kutungu. Bé nej kwi ta min kwi chij kwi riki semana chuhua chiñán.